يعني يعتبر إيوه مع إني ما اظن يعني، بس هي بتعتبر شي يساعدك على يعني يخلي لسانك طليق شوي يعني، يحسن من مستوى لسانك، خل لسانك يعني تعرف تتكلم، ويكون لك <hesitation> لهجة باللغة العربية الفصحى يعني تساعدك إنك تحسن من لغويتك شوي يعني أظن إنها لها لازمة إيوة.